Asan’ny tiô io zen̈y mandrasandrasa ran̈o. Ia, koa tsisy tiô zen̈y mandrary tan̈y araiky fo ze misy ran̈o kay beka zen̈y mba maro zen̈y mahazo ran̈o baka amin’ny sorisi-nany io misy tiô amzay mandrasa irano io. Ke fiasan’ny raha io amizay zen̈y koa fa alefa zen̈y mandalo amin’ny tiô io zen̈y rano.